Su ja jinida kou te’eni ku, te´etituu, <laughs> tikua ntiki, tikua iya kaka´atuda, ee ntika, chi kii, granada, yuga kua jinida.